बगीचे देखभाल कना ले पौधा तै नियमित रूप से हम पाणी दियोला खासकर कि सुबेर और श्यामा बगत। खरपतवार निकवला। मिट्टी जू वे थे खाद से पोषित कला। और जरूरत हिसाब से प्रोनिंग करला। अर जू धूप और छांव च वेकू भी ध्यान रखला। और कीटू से बचाणो ले जैविक उपाय अपनौला।